E fomba fiasane fermetura, fermetura zany mana an'igny agnara hoe: chemin de fer igny! zany oe lala masina kidy zasy! Da rehefa mandeha igny akô korosiny igny, da mitambatry iny raha iny, karazana vavahady kidy akoa zay ny agniny.